La creatividá es una huerça hundamental nel pogressu umanu, ya que premiti a las pressonas d'inoval, solucional pobremas. Si no huera dela creatividá pos no eramus umanus i no hueramus volucionau. I la genti que tenemus una pisquina de creatividá pos, craru, tamién mos gusta d'ajuntal-mus que tamién essi discurrieru, essa maginación i essi huricheu, porque me piensu qu'es lo que mos hazi sel umanus i estal vivas.